Uriringaten umeka didisen sadua nyaku tantu buange si loloa ti kadidisen tantu teintukan se bobot ude jera makadidise tantu nu sedang mingka man brifisa no setow sa uririgaten wadina toro mang kapa toro manda ramen tanse ude tii bobot loloati kadidisen tantu.